वैक्यूम क्लीनर सफाई करे वाला मशीन छे। एकरो खातिर बिजली के जरूरत परे छे। एकरा में कोई भी गंदगी आसानी से खींचे। जा सकते ई एक तरह से सफाई करे। वाला मशीन छे एकरा से अईसन कोनो। गंदगी साफ करे जा सके छे एक। तरह से सफाई करे वाला मशीन छे।